Kɨsuŋkǝ wǝǝ wɨ ri lǝh ǝtɨtǝpǝ pɨ la maa pɨ lǝ tɨŋ lǝ wǝ́ wɨ ya wɨ lóo toŋ ǝrɨkǝ wǝ́ maa lée yee kɨsuŋkǝ oturu ǝrɨkǝ we kɨ re kɨ lóo ko.